<hesitation> akpa no nyo ògolee, ògo lèe búni bo nyo káyi bùwá le búá bù nyo màaké bìà, búni bá ɖi bakpa gàké bù nyo ògo lèe kile anì ani iklóklo ɛnɛ́ɛ kile búá bù nyo úni ɖi ni ògo lèe bú no nyo ìfùkpɔ̀kpɔɖɔ ɛnɛ́ɛ bɔ̀sì èle una nù onyo bɔ̀sì èle káèè úni ne zi nyo ányi funu ká <hesitation> ùwá le ba kpalí mi èlè úni káà bɔ̀sì èle úno nyo úni súù bùwá búá bù nyo ululuulu màaké áwo fínɛ mi búá ówò nàmi búá kòlè ɖálɔ̀ɔ màa ɔmi fínɛ ɖálɔɔ gàké ì fía ɔmi kayi bùú do ògoɖèé lèe bùwá búá bùú zi nyòo tòo blù elí káèè màa ɔmi fínɛ ɖí iklóklo, ìfùkpɔ̀kpɔ ɖɔ <hesitation> òbòna <hesitation> nì élì kínì búá ɛɖí ɔmi fínɛ́ ùni bìà bo nyo ògo lèe <silence> iku màa ɔmi ɖàá klà màawu <hesitation> iku maké ówo bu na nyu ámi ɖí iklóklo, òbòna ówò tà nyu, ìfùkpɔ̀kpɔ ɖɔ ówó tà nyu èlóò úni ká nyòo ògo lèe ówo fíà gàké bùzo kòà ɔmi mù níìkà mù sú í ná fía báá banyuàà yá úni ɖálɔ̀ɔ úni sú ówó tà nyu iku tòo, ìfùkpɔ̀kpɔ ɖɔ nì òbòna màa wu búá ówó tà nyubìà yá kínì ɖí màa ówó tà nyu.